Mebɛpɛ dɛ menya obi a aberbiara no, obotwuw me dze me akͻ bea a mepɛ dɛ mokͻ kyɛn dɛ menya obi a ͻbɛyɛ edziban ama me ma medzi aberbiara. Osiandɛ obi a aberbiara ͻyɛ edziban ma me midzi no, minnyim yarba a ͻwͻ anaa munnhu kwan a ͻbɛfa do ayɛ edziban a medzi ma mayar ntsi mebɛpɛ dɛ marankasa mɛ - mɛyɛ m'edziban edzi, na mbom, menya obi ma oetwuw me akͻ bea bi a mepɛ biara.